A karazagna bonbon mba haiko: bonbon sucette regny, avy eo bonbon jok, contre-tout regny fô regny ndraiky somary mafanafana mangalangala sery regny, avy eo bonbon caramel a, ery bonbon coco, zay ndraiky le regny mba haihaiko hely ai.